Manahaky anizao ñy fomba fiketreha ñy lasopy tsotra :-Laha teña ro hiketriky ñy illico, ñy appôlô, ñy sedapy ;ampandevezy ñy rano, mandevy rano o ajobo ao raha reñe, añatiny ñy telo minity avao ijanoñany ao, azotso laha bakeo ;laha teña ro hanao lasopy zaré, sasà malio ñy valañy, ajobo ao zare iñe, asia sira asia rano, ampandevezy aminy ñy hamasaha itiavan-teña azy, azotso laha bakeo.